Seke eda au di mpa mpa'a ngaha ba dou ma wara aka indonesia bune ngara na bakso bune <hesitation> ngara na nasi ncango oha ncango ede ma wara ma ntuwu amba ba dou niki kaiba eda wancu ku carun bakso landa ncera dou kengge ncai waram co'i sampuru riwu waram co'i sampuru lima wara ma co'i dua mpuru sewi wara ma nggali ese maip ede pun oha ncango loa ja ncango ba ndai ba ore kain aka indonesia ndadi ore pun doum amba na oha ncango ra eda kai ra ngaha kai aka rasa ras niki ba rasa makalai wara oha ncango ara mbojo pun wara oha ncango ndadi ore mode na oha ncango wara ncango ba doum warna monca war oha ncango ba ndai ma warna bura wara oha ncango ncango wali ba dou ma warna kala beda beda warna na oha ncango beda beda doum kabua na ngaham aka rasa ma kalai Kombi na beda rasan labo ngaha mu aka rasa ndai mu ngaha wali mu bakso aka rasa dou na beda aka rasa ndai mu beda na bakso di tio kai aka oin caru si oin nggahi dou mbojo caru bakso caru si tenggo tera hi'i bakso wancu ku carun tera tera si hi'i na berarti bakso re na ore ku hi'i na baso ma caru bakso ma tera hi'in oha ncango ma caru oha ncango ra ore kaiba tau na dolu ra markanin bune janga na wara bune dolu na wara bune bunga bunga dohon de na tau bumbu bumbu ma caru ncewi kura na bumbu ra taun aka oha ncango na kalai ku carun dou mbojo aipu jaman ku ntoi na aka uma ndai ku ntuwu ncangop doum tua ku oha ncango oha ncango ncango kandede na wancu ku carun warna warna rau na na warna bura sidi sidi sawatib da lao sakola ntuwu ncango ba ina ku Ngaha sama labo ama ku ngaha sama labo sa'e ku ngaha sama labo ari rau ku ncango ba ina ku subuh subu wancu ku oren bade na ana doho na malao sakola bade na rahi na malao karawi wati kapenti na ndai sura pa ru'u ana ra rahin pahup ra ngau ra tahon doum tua siwe ndai doum tua siwe ndai <hesitation> mena ma loa eda au biasa ma wara ngaha dou aka indonesia ngaha ngaha ra biasa nggahi kai kuliner ngaha ngaha ra loa ndawi kaib doum tua rau doum tua ndai wancu ku loa na tiru ra kina au ma wara pangaha ro dingaha aka indonesia bune baso kanden loa ndawib ina ndai bune nasi goreng atau oha ncango loan loa ndawi ba ndai ncangop doum tua ndai na beda labo ngaham ta ari lua ncangob doum tua ndai buner welim ta ari samporop iu mu caru ngahamu ta ari lua ngaham ntau doum tua ndai atau ra ncangop doum tua ndai ma ne'e tamba tamba cancau pahup ra carun Ncango puna oha ncango wati ore ipi tauna markani bune ra amba ba dou na loa pa caru pahup ra loa ina ndai taka kancihi markani ro mbumbu di ngaha kai ede di samadap dou mbojo ade au ra kabuab dou tuan dou mbojo ma lao niki ba rasa ondo au pa di samadan au ra ndawi doum tuan bune di ngahan ra ngaha na bakso ra ngaha na nasi goreng oha ncango ntene pa fiki kaiba caru na kabuab doum tua siwen dou tua siwen di ngaha na pao pao wea ku anan pao si ba doum tua wancu ku caru kaib oi fela ba ndai di ana ngaha sama si labo weki dei uma wancu ku sana kaiba iu na mbocu sama sama na taho kaib iu sama sama ngaha mu ma caru ta ari caru wali pu au ra ndawip doum ma wara aka indonesia baso oha ncango akanden niki ba rasa ore doum amba aka mbojo ore doum amba weli mu sabune bune Wara co'i ndai menan bune bakso akande na co'i sampuru lima wi'i kaib sampuru lima co'in weli ba ndai ngaha mu samporo ricu kai ba mawu raun sarunden ndede rau pa oha ncango oha ncango na ricu mawum ngaham ta ari wati rau dima mpoi ngaham oha ndai mu aka uma kabuab doum tua bune au ra edan aka ngaha ngaha ra amba dou aka indonesia oha ra ndawi doum tua ma paling caru mena lampa mu ta di lampa mu ta do lampa mu ta da lampa mu ta ele ma eda mena ku doum amba wara doum amba aka mbojo dou ta ari maiba mbojo bune ra nggahi akande na amban au ncau kombi wara oha ncango wara bakso niki kaiba ncai na wara mena ntuwu amba dou aka kengge la luru lao mu tabe be aka mbojo niki ba ncai aka ncai pado pado ba ncai ma eda ku garoba ma amba oha ncango ro bakso ma weli si dou mbua Wati wa'u mu ngaha sara'a ma weli si sabua ma ne'e wali sabua na'e ade waus ra ore piti weli pa sabua di ncihi ncao kai ba iu ba hido ma hido si loko taho pu ngaha mu oha ncango bara ndawi kai oha ma hido wati si ipin ngaha pu bakso lama kai hido loko ede ngaha ain ipi ore ore fiki pu sabune piti di ru'u ma kento wara si pu ta uma ngaha pa ta uma ti pori lao weli mu ta ari doum tua na loa kabua tinggal di nggahi mu daoum tua na kabua lalop ntuwu kabuab doum tua bune ngaha oha ncango aima sidi waran aima ngadi rau pun wara ede pa ma caru ngaha ma wara ndawi doum tua na beda ngaha mu labo ngaha mu ra weli mu aka pado pado ga akanden amba dou ta do wara bakso ma ngara ede amba dou ta di wara bakso ma ngara ede ndedep <hesitation> ndede pun ta di ta ele cua ngara mena ndain baso ato nasi ncango oha ncango Na cua beda mena rasa niki ba pado amba dou beda douma amban beda au rasa na wati ja pa nggahi mu bona cuma kura di iu ma paling caru di iu ngaha aura kabuab doum tua pa urim aka doum tua mu wara si ta uma markani na na kabua wea ku ede pa paling caru